मधुमखी सिर्फ शहद बणोंण का वास्ता नी जाणे जांदी बल्कि या पर्यावरण का वास्ता बजी कई तरीका सी फायेदामंद च, मधुमखी खाद्य फसलों का पराँगण मा भी अपनी भूमिका निभोंदी। पराँगण तब होन्दु ज़ब क्वी कीट एक पौधा सी दूसरा तक जांदु। मधुमखी जैव विविधता बढ़ोण मा मदद करदी।